في أحد الأيام صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ، يعني أثناء تجربته تعويذة جديدة بدل ما يصير أجوى صار صغير جدا بحجم الحشرة، بعدين ما عرف إيش يسوي? جاعد يدور لين <hesitation> لجى حشرات جاعدة جدرت تساعده وعلمته كيف يستخدم حجمه الجديد، بعد كم مغامرة لجى كتابه الجديم وعرف إنه يرجع لحجمه الطبيعي، ولكنه تعلم درس عن التواضع وقوة التعاون.